युद्धन में इस्तेमाल करबो गहरे नैतिक विवाद को विषय है। जो युद्ध की प्रकृति और मानवीकरण प्रौद्योगिक उपयोग पर सवाल उठत है। ड्रोन विशेष रूप में सैन्य ड्रोन युगध में लक्ष्ण को निशान बनाइबे। और दुश्मनन के ठिकाना पर हमला करबे के लाये उपयोग में लाओ जात है। इनको सबसे बड़ो लाभ जो है कि जो सैनिकन की जान के बचाता है। काये कि ड्रोन ऑपरेटर आम तौर पे युद्ध क्षेत्र से दूर रहत है और वे बिना सीधे खतरा को सीधे करवाये करात है। इनके इलावा इस तकनीक के नैतिक पहलू पर गंभीर चिंताये भी उठती है। ड्रोन हमला अक्सर नागरिकन को प्रभावित करती है कायेकी लक्ष्य पे सटीक हमेशा पूरी तरह सुनिश्चित नई होत है। कई मामलन में ड्रोन हमले म निर्दोष लोगन के भी जान लई लेत है। जिससे उनको इस्तेमाल ना केवल युद्ध नियमन को उल्लंघन करात है बल्कि मानवीकरण को हानि करात है। ड्रोन ऑपरेटर जो युद्ध क्षेत्र से हजारौ किमी दूर होत है। वे अपने हमला के दरुआन शारीरिक रूप में युद्ध को दृश्य से अलग रहत है। इस्से उनकी मानवता और वास्तविक युद्धता का कम एहसास होत है। जिस्से युद्ध के दरुआन मानवीय सम्बन्धनाओ का आवाहन होई सकत है। जा विकृत निर्णय लइबे की स्थिति उत्पन्न कर सकत है जहा युद्ध होये जो एक दुसरे के गेम जैसे माना जा सकत है।